गाई जु चीन वो भी आपः मालिक ते देख के रामाड़ लघु रामाड़ लगी रेंडी माँ माँ कंदी और बकरी भी जो ची अपु मालिक जन देखेलि तह वे देखिकी ममम मीएएएए करदी रेंदी बहुत ज्यादा करदी और वी ते देखते रेन्ड देखते रेन्ड |